इंडोनेशिया कई देश का वाइच, कि इस देश में भी लोग मांस मची खावेच। ना कई छे यहा पे नॉन वेज वोन वेज चलत के शाकाहारी चलतो हे। पर यह बात छे की अपनों तमिलनाडु की इस तरफ़ खाना बनच। आप भी थोड़ो थोड़ो इस प्रकार का खाना बनॉच। तो कई छे इंडोनेशिया मा कुछ प्रकार की इडली, डोसा आसा लोग बहुत खावत। वहाँ पर छे ड्रैगन फ्रूट नामक एक विशाल फ्रूट्स छे। पर अपनों भारत में बड़ो महँगों मिलो वा फल। तो कई छे कई बरा काँ मा अपान इतनो महँगो अपनों से ना खायी जायी।